<hesitation> Ra agnamboatra hagny ai, tsara a, ôhatra oe raha vitsivitsy ilaigna ôhatra oe malaka carotte zao, de tômaty, tongolo, poivron de <hesitation> ampiagna poulet de chair, de fomba agnanovagnazy, atao saosy, alaigna alô menaka de avarigny tômate, de mandevy tsara tômate igny avarigny akao le akôho igny zao itako efa anisagny sakafo na hanigny tsara hoanigny.